<noise> Filtre ndraika dia raha fagnadiovana rano hohanina an-dragno fahitako ananjy, rano mangasiaka atao agnatiny akao fa sy hoe rano mandevy fahafantarako ananjy, dia igny zany a dia misy karazagna raha, bokotra raha posirina zaigny aminanjy a dia mivoaka rano, dia amin'ny filtre iny akao zany dia amin'ny maha filtre anazy zany dia efa misy karazan-draha maromaro mipetraka amin'ny vodiny akao mampisika loto a amin'ny rano.